ⵡⴰ ⴼⵓⴽⵜⵉ ⴽⴰⴷⴰ ⵍⴻⵍⴰ. ⴰⵍ-ⵙoⴼⴰ ⴳⵀⴰ ⵜⴻⵏⴻ ⵙⴻ ⴼⵓⵍⴰⴷⵔⴰⵔ. ⴱⴰⵙⵀⴻ ⴻⴷⴰ ⵙⴰⵔⴳⵀⴰ. ⴻⴷⴰ ⵙⴰⵔⴳⵀⴰ ⵉⵎⴰⵏⵉⵏ. ⴱⴰⵙⵀⴻ ⴻⴷⴰ ⵙⴰⵔⴳⵀⴰ ⵉⵎⴰⵏⵉⵏ.